Ahawta ayon malla woggirgel ma haa hiite to hiite man wuli masin sei a hhosa kare ma aweita atokka nyo'ugo kare man, Adon nyobba dum ado nyo'a atawan kare man don walta atagga dum no ayidi haa atimmina woggago.